Bueno canen caman sanapien de guiñeñ mod este ajier este anok püt timimijier ñijlock primer numero ganey de anok este püt püt agey mi amiga anok nashuy, <hesitation> püt kej ajguey mi amiga ikojts pues, pajier ninguijlock isaj apatsor apaj jier pues at modo amijier anok este alanock ñipelan ñi ñiguijleck ganey cuaj aran ganey almijier mich team almijier mich kuej aran mich par uchaj majkey montaj timipapots mi küt alieck ñiw apak wueñ apak jueñ ipatsam doj lajpots majlup <laughs> majlup puwish ndo maran mal atanajlock lapallar ushtiembaj anok tocoshiuñ per püt ajier todavi ganey mich guey puro este pur ujch ajmaj key montar ajtsam kuej ñiw kuej ngundom akuet timi akuet mij ajtsaj akuet este mi comida palut meawan gumajier vida a mich at mod tut ganey püt tiel contrario. Ajier majlieck mi soj ñipilam pamballey alieck anok kit apatsam, paper shacuer pue ganey micht ngüey ajgüey üs per usch este us an parmaj key monta pue, michi cas gumen gumo gumo ata, gundom marang ñicuej ñilack pue paran mush mokey montat pendey mich ganey tokei ajlak sobre de depreti mich y malaj cut gumo kevai maquiet mitch canen caman pa pesh ñiker yamalat barrac mitch a sambat posten bas püet paas dierach chendo macuesh ñemi tiey, ajguey mi asunto de mitch y püet.